الثقة والإيمان مثل ما يقولوا هن وجهين لعملة واحدة، أنا أشوف إن ما في فرق بينهم، لأن يوم يكون في إيمان بالموظوع أو بالشخص أو بأي شيء لازم يكون في ثقة، ما يستوي يجي الإيمان بدون ثقة، وما يستوي يكون في ثقة بدون إيمان، فأعتقد إن ما في فرق بينهم.